Mi servi un cunsigghiu supra na cosa mpurtanti e t'addumannu a tia pirchì si' me frati: Iu avissi a jiri a travagghiari quasi un misi in Amèrica e perciò nun pozzu gràpiri la putìa unni vinnu mènnuli e fastuchi. Avissi bisognu di na pirsuna ca mi pozzu fidari e ca mi grapi la putìa di la matina finu a menzu jornu. A cu' mi cunsigghi? Iu partu jornu cincu di giugnettu e m’arricampu lu jornu vintottu di giugnettu.